Eee mbesa gwakwa itingigura gikeno tondu gikeno gituguragwa na mbesa eeh kwi mwanake ekarite thaisha mega muno. ekara maisha mega muno akiambiriria. kusothia utonga na akiuratia na akiwana lakini thiini wa mucii wake gutiai na thayo gutiai na uromwe na gutiai na wendo kuguo ageria kwindo mbesa mucii mbesa icio andu a njaa ni marona kwi na mbesa no aria mai ndari kana wanake ke mwene atire na gikeno nondu mucii wake nduri na thayo na gikenoo nodu mucii wake nduri na thayo na ndwina urumwe na ndwina wendo gutii a maundu mau mothe nondu mbesa itingigura gikeno gikeno ni ukurwe wi mugima mwili wina health mbega ucoke ukorwe wi murire na ungai mwingi ucoke kiria. warathimwa ni ngai nakuo agakwonia njira ya kugitumira. Na wagitumira na njira iria yagirire. mbesha nirio igatwika nwa ikuve gikeno tondu ugaitumira na taratibu, na mwanake usio niaukire agia mbesha mingi muno niaukire atura thayo ucio kama gikeno kiu niwaokire akirwara pressure kana blood pressure na sukari na agitwika utonga wake kana mbesha siake itingimuva gikeno tondu tayari ni murwaru, koguo nie ningiuga vindo Io Atari na sio ai mwega tondu ndi murwaru na musii wake waina thayo na musii wake waina gikeno no riria aukire agitukania kugea mbesha kutheri atakubali asio angi Mai na kuo musii kee wira wake wai wa kugira na kuinda lakini atiendaga kumenya asio ingi matindite aria kana marenda atia agitura thayo na gikeno niko nirauga mbesha itingigura gikeno